طبعا النمو الاقتصادي شيء جيد يعني شيء مهم عشان الدوله تكبر وتكون فيها امان ورفاهيه لكن لا يجوز ابدا ان نسوي نمو اقتصادي على حساب البيئه لازم اهم شيء قبل ان نفكر في الاقتصاد نفكر في البيئه وكيف نحافظ عليها ونطور فيها لان البيئه لو صار لها اي اضرار بتاثر على المناخ البشريه كلها واحيانا تكون نتائجها.